Nganza ingahulikirira e ragae music, obusana ragae music yikaleka ingatsangatsanga, iyaleka inga ingaghana erilengekania ebindi ebyangalwe ngalengekania ebilwe bikanyisumbugha ingye ngingye ngomundu. A ragae music yikaletha obughuma habwabandu wama wamahulikirira e ragae music yikaleka iwa- iwabya